сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл елу жетінші эпизод
бүгін біз икигай деген жапон концепциясы туралы
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
армысыздар ма қымбатты тыңдармандар
жаңа эпизодқа қош келдіңіздер дегім келеді
ал егер подкастты ең алғаш рет тыңдап отырған болсаңыз онда бәлкім сіз мені өмірде танымайтын боларсыз
яғни біз бейтаныс жандармыз
себебі мен өзім білетін өзімнің достарым таныстарым барлығына подкаст қосымшасын қинап жаздырып тыңдатып үлгердім
сондықтан подкастқа да қош келдіңіз және де енді осыдан бастап өмірде де дос боламыз деген ойдамын
сонымен бастайық
ал бүгін сізге бір терең сұрақ қойсам деп едім
рұхсат етесіз бе
сұрақ мынандай таңертең сіздің оянуыңызға не себеп болады
неліктен әрбір таңда сіз оянып тұрып осы өмірдегі сапарыңызды жалғастырасыз
өміріңіз сіз қалағандай ма
және өміріңізде мағына бар деп ойлайсыз ба
егер де ойланып болғаннан кейін оның жауабы ретінде маған бір себепті айтсаңыз мен осы үшін өмір сүремін мен үшін өмірде мынау маңызды сол үшін өмір сүремін десеңіз бәлкім сіз өміріңіздің икигайын тапқан боларсыз
жапондықтар оны икигай деп атайды
ал француздар реузон де триа
қалай оқылуын білмеймін мен французша білмеймін
немесе мен қазақша әгугай деп аударып алдым
сіз өзіңіздің әгугайыңызды таптыңыз ба
жапонияның ең оңтүстігіндегі ең жайма шуақ аралында карате пайда болған
бұл окинава аралы
окинава аралында сонымен қатар әлемдегі ең ұзақ өмір сүретін адамдар тұрады
ең қызығы окинава аралындағы адамдардың әрқайсысы әрбір адамның өзінің икигайы болуы тиіс деп ойлайды
және сол үшін оны іздеу керек
икигай деген сөз ол жапон тілінен аударатын болсақ таңертең тұруының себебі
немесе ики деген өмір ал гай деген себеп
яғни өмір сүрудің себебі
икигай ұғымы жапон халқының көпшілігіне түсінікті
және біразы өзінің икигайын табуға тырысады
яғни өмірдегі себебін
икигай процессі ол оңай емес
себебі ол үшін бірнеше сұраққа жауап беру керек
және сол сұрақтардың барлығының бірігіп біріккен жерінде өзіңнің өмірдегі маңызы мен себебін де таба аласың
ең бірінші сұрақ нені істеуді жақсы көресіз
не сізді қызықтырады
сұрақты былай қояйық егер де бұл әлемде ақша жалақы сыртқы факторлардың ешқайсысы болмағанда тек қана жүрегіңіздің қалауын ғана орындайтын болсаңыз сіз нені істеуді қалар едіңіз
екінші сұрақ сіз нені істеуден жақсысыз
яғни бұл өте практикалық сұрақ
ешқандай эмоция ештеңенің керегі жоқ
қазіргі кезеңде сізде қандай практикалық дағдылар бар
немесе сіз неге көбірек бейімдісіз
мәселен матиматикаға ма санауға ма әлде аналитикалық ойлауға ма кез келген
немесе сіздің мамандығыңыз болуы мүмкін
мүмкін сіз жақсы өзіңіздің салаңызды білетін шығарсыз
сіздің практикалық қабілетіңіз
үшінші сұрақ әлемге сізден не керек
білемін сондай қиын сұрақ
себебі бұл біздің өмірлік миссиямыз сияқты
неліктен сіз осы әлемде өмір сүріп жатырмын деп ойлайсыз
нені істеу арқылы сіз басқаларға да көмектесе аласыз
сізді осы қоғамда не пайдалы ете алады
және сіз не істеу арқылы осы әлемді сәл пәл болсын жақсы жерге айналдыра аласыз
немесе сұрақты былай қойсақ болады сіздің қай қасиеттеріңізді қай істеріңізді дағдыларыңызды сіз емес басқа өзгелер сізді қоршаған адамдар бағалайды
қандай қасиеттеріңіз үшін сізді жақсы көреді
және соңғы төртінші сұрағымыз сіздің қайсы қабілеттеріңіз үшін басқа адамдар ақша төлеуі мүмкін және төлей алады немесе төлеген осыған дейін
яғни қай қасиетіңіз басқалар үшін өте пайдалы
бұны екінші сұрақтан сәл пәл ажыратып алуымыз керек
екінші сұрағымыз ол жалпы сіздің не істей алатындығыңыз туралы
кейбір біздің істей алатын заттарымызға басқалар ақша төлегісі келмеуі мүмкін
себебі ол затты өздері де істей алады
бірақ та төртінші сұрағымыз ол нақты қайсы қабілетіңізге адамдар дәл қазір ақша төлей алады
бұл сұрақтардың төрт жауабы бір бірімен бірігіп бір жауапты алып келуі мүмкін
ол өте жақсы
бірақ та егер де төрт сұраққа жауабымыз төрт түрлі болса және олардың бірігіп қосылатын нүктелерін білмесек онда жағдайымыз қиындайды
ендігі сұрақ қалай сол төрт нүктені біріктіру арқылы біз өзіміздің өміріміздің икигайы немесе әгугайымызды таба аламыз
әгугай деген сөзді естіп бәлкім күлген де боларсыз
үйтіп алуымның себебі бар
жай ғана икигай әгугайға ұқсайды деп ала салмадым
себебі әгугай дегеніміз ол біздің қазақ халық әндерінің көпшіліктерінде қолданылады
және әгугай ол әнмен жырмен байланысады
және біз көңілді қуанышты болған кезде әгугай деп әндетеміз
яғни ол өмірдің гармониясы және қуанышта болатын гармония деп ойлаймын
сондықтан икигай мен әгугайдың еш айырмашылығы жоқ
әсем әуен дала кезіп барады әгугай әгугай әгугай ай
ару балқып жігіт төмен қарады әгугай әгугай әгугай ай
селт етерлік сезім кетті сел болып домбырамнан әгугай ай күй шерткенде шанағы
селт етерлік сезім кетті сел болып домбырамнан әгугай ай күй шерткенде шанағы
перне қуған нәзік саусақ
өзіңіз көріп отырғандай икигай немесе әгугай концепциясындағы сұрақтардың бір бірлеп алсақ жауап бере аламыз
алайда сол сұрақтардың барлығын біріктіріп байланыстыра алатындай бір ғана өзіміздің өмірлік икигайымызды таба аламыз ба деген сәл пәл күмән туғызады
себебі иә біз өзімізге ақша тауып алып келетін жұмыс тауып алуымыз мүмкін
алайда ол біздің өмірлік құндылықтарымызға сәйкес келмеуі мүмкін
немесе өмірлік құндылықтарымызға сәйкес келетін зат ол өте альтруисттік болып керісінше бізге ақша алып келмеуі мүмкін
бірақ солардың барлығын біріктіретін кроссвордты жұмбақтың жауабын шешу ол да адамды қызықтырады деп ойлаймын
ал енді өзіңіз нені жақсы көресіз
және табиғи түрде қандай істерден жақсысыз
және осы әлемге қандай жақсылық алып келгіңіз келеді
және қандай қасиеттеріңіз үшін басқалар ақша төлеуге дайын деген сұрақтардың барлығының әрқайсысына жауап беріп көріңіз
және төртеуін шеңбердің төрт жағына салып ортасынан орын қалдырыңыз
және сол ортасынан өзіңіздің икигайыңызды табуға тырысыңыз
әрине икигайдың жауабын біз дәл қазір таппауымыз мүмкін
бірақ та ортадағы бос орынды қалдырып қойыңыз да бірнеше күн бірнеше апта ойланыңыз
бір күні оның жауабына біз де келеміз
ал өзіме келсем мен де әлі өзімнің икигайымды іздеу барысында деп ойлаймын
алайда процесстің бәлкім басында болмасам да ортасында сияқтымын
бәлкім сол икигайға алып келетін қасиеттерді дамытып жатқан болармын білмеймін
бірақ та әрқайсымыз өмірде тек қана мағынасыз тұру ұйықтау жұмысқа бару тамақ ішу деген істерден гөрі осы әлемді де құтқаратын және өзіміздің жанымызды да бір қуанышқа бақытқа бөлейтін істермен де айналыса аламыз деп ойлаймын сенемін
және әрбіреуімізге өмірдің бір кірпіші болып қалануыңа шын жүректен тілектеспін

бүгінгі эпизодты тыңдағандарыңызға үлкен үлкен рахмет
егер де вконтакте және вебсайттан тыңдап отырған болсаңыз онда подкаст деген қосымшаны көшіріп алып соның ішінен тамаша жыл ды тауып жазылатын кез жетті деп ойлаймын
сонымен қатар әлеуметтік желі вконтакте фейсбук инстаграм барлығында бармыз
тауып алыңыз жазылыңыз
і ол жерде мен кішкентай жарыстар ұйымдастыруға тырысамын
сол арқылы барлығымыз аға әпке бауыр сіңлілі болып өмір сүрейік
көкірекке сырлы сарын құяды
сыңғырлаған сан мың әуен япыр ау шанағына әгугай ай қалай ғана сияды
сыңғырлаған сан мың әуен япыр ау шанағына әгугай ай қалай ғана сияды